To a sigi hako tumatur je asawere gotel, a watai dum ha fewnatendu ko a sa'ai dum nder fayande a va'ini dow yulbe, haako mai vonnan to Jodi wakkati sedda banta asaweere gotel, to himbe nyami dum torran be ngam haako mai nyolan haccha warta mo nyami pat redu mako vonnan seto be tefini Mo lekki o yari hidde o yamdita o darta banta o wonno nane.